<noise> yayapo <noise> vaera mopeti <noise> arete <noise> mbatireve kia <noise> oikua jare <noise> yayapovaera <noise> iparanoe jaeko <noise> jokuae yayapo ta kiriiño, <noise> ngaraa kiape yamombeu ,opata <noise> mbae <noise> yagua <noise> yande, ngara koti, koti, yamombeu ñai <noise> mbaeko yaekita vae mbaeko yayayapotavae, kiraiyaeko mbae oikotavae <noise> jayae <noise> jokua voipota jei <noise> sorpresa <noise> erei <noise> yamombeu <noise> yave <noise> jaema <noise> okañimavi <noise> jokuae ñee yandegui <noise>